Jabón ti a' jabón kib'el ki- ki ti p'o' ti kinok' tulakal k'in ti kinok' ti ki ti ki <hesitation> p'o' tulakal b'a'ax ki yan ti to'on.